¿Xi runa xgab chi ranáh color verde, gulá en el color verde? Este pues zega chi lan dany, ra-ra, ra xilani ra-ra-ra, ra lat rh’dis, ra gyag, ra plant, nú vez nú ra many na ngáh, hasta ra bel’e nú rama zackru nará ma ngah’i este pues stalias cos na ngáh, <hesitation> th lady ni rchiglaza ná, rchiglasiaz’a ngáh gy, zackru rluini, elegant, elegantias rlui ra colores verdes <hesitation> rnix ni tranquilidad.